Ewa vata grille à pain zany zany raha zany appareil itanao kôfa mofonao magnitsy ein, mangatsiaka reny, tsy tianao hihinana anazy mangatsiaka be io, ataonao anatiny ao; bakeo velominao atsofotranao prisy; velominao ny temoin-nazy; de ajanonano elaela zaka io, bakeo mafana zany mofonao bakeo e! _x000D_ Kara zany.